نفضل علاج أي مرض، لأنه تحسين صحة الناس ورفع معاناتهم شيء غاية في الإنسانية، التحكم في العقول ممكن يفتح أبوابًا خطيرة، بينما العلاج بيحافظ على سلامة ورفاهية البشر بشكل عام.